Akgtim, akgto, akgtutu, akgtati, akgkitsis, akgchaxan, akgtujun, akgtsayan, akgnajats akgkau, akgkawit. akgkuto, akgkutut, akgutat akgkukitsis akgkuchaxan akgkutujun akgkutsayan akgkunajats akgpuxan. puxamatim, puxamato, puxamatut, puxamatat, puxamakitsis, puxamachaxan, puxamatujun, puxamatsayan, puxamanajats, puxama kau, puxamakawit puxamakuto puxamkutut, puxamatat, puxamakukitsis, puxamakuchaxan, puxamakutujun, paxamakutsayan puxamakunajats, tipuxam, tipuxamatin, tipuxamatu, tipuxamatut, tipuxamatat, tipuxamakitsis, tipuxamachaxan, tipuxamatujun, tipuamatsayan tipuxamanajts, itatsient itatsiento akgtim, itatsiento akgto, itatsiento akgtut, itatsiento akgtat, itatsiento akgkitsis, itatsiento akgchaxan itatsiento akgtujun, itatsiento akgtsayan, itatsiento akgtujun, itatsiento akgtsayan itatsiento akgnajats tutumpaxam, tutunpaxama tim, tutumpaxama to tutumpaxama tut tutumpaxama tat tutumpaxama kitsis, tutumpaxama chaxan, tutumpaxama tujun, tutumpaxama tsayan, tutumpaxama najats Tutumpaxama kau, tutumpaxama kawit, tutumpaxama kuto, tutumpaxamakutut, tutumpuxama kutat, tutumpaxama kukitsis, tutumpaxama kuchaxan, tutumpaxama kutujun, tutumpaxama kutsayan, tutumpuxama kunajats, tatipuxam, tatipuxamatim, tatipuxamato, tatipuxamatut, tatipuxamtat, tatipuxam kitsis tatipuxama kuchaxan, tatipuxama tujun, tatipuxama sayan, tatipuxama najats, tatipuxama kau, tatipuxamakawit, tatipuxamakuto, tatipuxamakutut, tatipuxamakutat. tatipuxamakukitsis, tatipuxamakuchaxan, tatipuxama kutujun, tatipuxama kutsayan, tatipuxamakunajats tat puxamakau. tatipuxama kawit tatipuxamakito, tatipuxama kutut, tatipuxama kutat, tatipuxamakukitsis, tatipuxamakuchaxan, tatipuxama kutujun, tatipuxam kutsayan. tatipuxama kunajats akgtimcient, akgtimsiento akgtim, akgtimsiento akgto, akgtimciento akgtut, akgtimcienti akgtat, akgtimsiento akgkitsis, akgtimsiento akgchaxan akgtimsiento akgtujun. akgtimsiento akgtsayan, akgtimciento Akgkau, akgtimsiento akgawait, akgtimsiento akgkuto. akgtimsiento akgkutut, akgtimsiento akgkutat, akgtimsiento akgkukitsis, akgtimcsiento akgkuchaxan akgtimsiento akgkutuyun, akgtimsiento akgkutsayan, akgtimciento akgkunajats, akgtimsiento akgpuxam